Pytje e vshtirë kjo. Unë menoj që jo. T'paktën unë për veti se kom mri atë lumtuni pa kalu nëpër do vujtje. Edhe hala se kom taku dikon që e ka mri lumtuninë e vërtetë pa vujt bile pak. Unë menoj që ska vujtje pa lumtuni, e as lumtuni pa vujtje.